Bueno este witäm to'yajku hay vece mespatät este yerva buena, jete este mpatzkuta'kspatät tza'pi'k ja'ku este des ja'ku este wä'twä'taju, ya jete nkotpa'ntät äjtyät winpaktza'käsi ja'ku watpatät payu payu paliacatepi'k, sea panuelo lo que sea jetpi'ktä watpa äjtyä winpaktza' ja'ku tzojku äjtyä wintäp, este yerva buena, ora este este te de manzanilla jete sosupä', sospatä unos tokpa unos diez quin doce minuto ja'ku tojku, tejenä nteksujkupyatät, jetpi'k ntze'patät äjtyän wintäp ja'ku ja'ku tzojku äjtyän wintäp ja'ku wä'aju y jejtzyetät tzo'yäyo'pya.